Ɗun ka ye wajibi, wo kulle ko neɗo yihata ,wonɗe ɗenanata, wonɗe maatata. Ndenon fa keba hakika hunde fu ana tiɗi sanne. Jon kaa alkadara faamu maa e huunde ndee tan. Ɗoo woni kañun. Dañan ko neɗɗo <hesitation> wuuri faa maaya tawee heɓaani haagiga mun.